Talkitakwe, talmiche, tala hkarɗe talaufaɗe tala thalbe, talauukwa he talaudife tala thasse tala vaslambaɗe tala kulata kita kwe tala kulata mitse